الشهر المفضل عندي هو شهر الثناعش لأن مثل ما ذكرت قبل انو هو شهر ايي- الكرسمس و احس انو شهر يحتفل بيه جميع العالم و يكون سعيد.